कंप्यूटर का मुख्य घटक छन हार्डवेयर, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, सीडी प्लेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डडिस्क, माइक्रोफोन या माइक, माउस, डीवीडी, कूलिंग पंखा साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस यानि कि मॉनिटर या प्रिंटर।